La lluvia, pendi'l día. Si estás a trebajal es un fastíu porque tó es más trebajosu i más enreosu. Peru, craru, comu iziá no sé quién, no ai ná más bonitu que sentil de llovel en sin mojal-si. I si ya por cima pueis sentil la lluvia nel parauguas o en una lona, o en silenciu compretu, sentí-la de cael ena yerba o en un lagu... Pos, chacho! momentu fabulosu, no es? Assinque vo a miral si da lluvia esta semana, te pahi bien?